إيه صار لي هالشي من جبل لأكثر من مرة، أحيانا إذا كنت مشغول أو <hesitation> ما في مزاج أكمل مع شخص أخليه يمر جدامي وأتظاهر إنه ما شفته، يعني مرات الواحد يحتاج لحظة خاصة لنفسه وما يبغي يتكلم أو يناجش حدا أو يلاقي مبرر عشان ما يدخل في حوار طويل <hesitation> وما إله داعي.